إذا التقيت بشخص في حفلة وما كنت أعرفه، راح أقول له: مرحبًا، أنا فلان. حبيت أتعرف عليك أكثر! كيفك؟ كيف عرفت عن الحفلة؟ أحاول أكون طبيعي وأبدأ حديث خفيف عشان نفتح مجال للتعرف بشكل مريح.